<noise> Ny tena ilà arovava rey koa zany lafa lilia olo reny. Raha reny miaro amy karazan'arety mety hiparitaky satria kila olo samy mana gn'aretiny. La tsy maintsy manisy sarovava iny zany, tsy maintsy saroma vava miaraky amy oro satria gn'arety tsy raha hita maso. Misy biby raty io. La iny amizay zany miaro ze olo manodidina eo mba tsy hifindra gn'arety iny.